ஏரிகள் அமைதி, அமைதி மற்றும் இயற்கையுடனான தொடர்பு ஆகியவற்றின் உணர்வைத் தூண்டுகின்றன. நான் அவர்களுடன் தொடர்புபடுத்துவது இங்கே. அசைவற்ற நீர் ஒரு ஏரியின் வரையறுக்கும் அம்சம் அதன் ஒப்பீட்டளவில் நிலையான நீர்நிலை, பெரும்பாலும் ஆறுகள் அல்லது பெருங்கடல்களின் இயக்கத்திற்கு மாறாக உள்ளது. இந்த அமைதி. அமைதி மற்றும் அமைதியான உணர்வை உருவாக்கும். பிரதிபலிப்புகள் ஒரு ஏரியின் மென்மையான மேற்பரப்பு பெரும்பாலும் மரங்கள், மலைகள் மற்றும் வானம் உள்ளிட்ட சுற்றியுள்ள நிலப்பரப்பின் அழகான பிரதிபலிப்புகளை உருவாக்குகிறது. இந்த. பிரதிபலிப்புகள் இயற்கை அழகைச் சேர்க்கலாம் மற்றும் சமச்சீர் உணர்வை உருவாக்கலாம். சுற்றியுள்ள நிலப்பரப்புகள் ஏரிகள் பெரும்பாலும் அழகிய அமைப்புகளில், காடுகள், மலைகள் அல்லது மலைகளால் சூழப்பட்டுள்ளன. சுற்றியுள்ள நிலப்பரப்புடன் இந்த ஒருங்கிணைப்பு ஏரியின். அழகையும் அமைதியையும் மேம்படுத்துகிறது.